Este ama kaman kawaniyan la tlawakan nama tamaktin: nalakgchakgaya min kgawit lata laktsatsaka min kgawit lata lakskawawa min kgawit nikgalhi chuchut. Nachapana nak molino de mano, entons lata nachapankgoya nawaliniya manteca ana pat muya pulh min anis lata tons nachapangkoya min kgawit wakg tos nawaliniya ama bicarbonato, nawaliniya ama, pat talakwalhaya min piloncillo, listo ta ana chi pattalakwalhaya min ama min skitit xlakata tlan nawan tons nawaliniya bicarbabonato pat smataparaya min skitit, xlakata smatanka nawan, xlakata tlan namakktiya, witi walini kgalhwat, witi niwalini kgalhwat pero wakg tlan wan watiya.

Kaman kawaniyan wana nama wankan tlan kamakgachakga wankan tlan kamakgachakga xlakata tu waya wayana xlakata ama kintawajkan tu waya ama na ama kinkatlawaniyan tlan kix kuxmunkan ama an tu lan. Watiya.

Kaman kawaniyán la ixpuxtokgkan tu makalanitaw, kin tachinankan, ixpuxtokgkan y ixtalatamá kawanikan amá kaputsakán namá chixkuwin ne ama ta aman tapuxtokgnan tapujunan nak kuxtalh ana ta an tapuxtokga nak kuxtal, witi kakxpakán witi ka burro ama lin, namá wanikan kitstanká, amaka xilajlikan chi, ana an mawakakán kuxi lakata tlan na linkokan kuxi,o stapu, o pín, xatuta tu makalanita, nakmin katukuxtu ta aman taskuja lhuwa amá chxkuwin xlakata tlan natamakachán nak mi akgxtakga, chunanamá aaaman ka putsakan ti na talinan nak mi akgxtakga, watiyá